Zaho lafa mahare kolera bleu clair zay <noise> tonga de fa kolerany lanitsa agnaty lohako, lanitra na <noise> resaky code kolera am' rano, raha ampiasain'olo am' resaky relatif am' rano zany.